Ley spider neh where I can ley spider where I can see building a net a can build it from a mouth when you see ley spider come a bend down somewhere ley way a will come a bend down a will lee surrounding la sunni la spider net until a reach to ley place a suppose to reach air and when a when a finish fixing it anything la come mosquito ho wetin ho a will hitch sometime a will lee the a born and all because ley set trap when a born so a children can eat too. when you see spider somewhere, anywhere you see a la la trap a can be setting because a will come a will build a net here and a will come a build a net here when a finish building a net then a will go a sit down different area sometime a will move from in la net a go a sit down different area any eating la will come or anything la will come a will join inside anything la will come a will join inside